Yam kanaa zaman kuyayi, yam zaman mindeyaro sowur ngufawa. Awadi ngla wullimia ngla, ayimia sowur di walla lamar la dimi walla wudur la kallimi walla kan- nun kan- nun katte yukumo <hesitation> ngumandi yikimi nottu yikimi ngaayowaye. Suwur di walla sowur da dowofo, lenun dina wunimi, awa adi ngaayowaye sowur ngiye ngufowonga jeriye tenu, ayimia yam la kla teyarayen leyei yam la lamar lartu n lartu n katte goyo cewu leyei. Yam la kran sowurcei ngaayowaye yendiyi kla lamariyen leyei kada. Sofowo adi nagando, sowur kadaa adi dowofo, awo jeniye tenu. Ayimia awo adi ngaayo kanaa maara wurra yelowu goyewu lartu n lartu n katte leyeiso adi ngaayo sowur. Tendi adi ca sowurngedea ngowu tenuyediwa awa kanaa awo kayi, adangana suwurawa kanti, sofowo adi nangando sowurngede adi. Jewuro, ktrawu teyaran yam la sowurceiya ko, yam mindea sowurnguedea wallia da tandi kayi kanaa zaman kayidea adin sireadi tandi cedenu, ca cedea sowurngedea ado nguwuwo ado nguwuwo. Kanaa cinime na adin cinime sin do timiwa kiskero timi, kiskero timia kiskero timia dayi cuko sowurnuma ngufayi. Kuru kanaa awo ndinan teyiraro didia di ngaayo, sowurnun lawu na waljina bo, Yal do kanaa kraro leyei, leye lartu ngeden krayeiya, sowurcenuro walcu cedibo. Kam la kanaa dina wuturo leyȩi adi sowurcinuro walcu cibo. Dina wutu ti muhim dina njulowo, kan- nun kan- nun katte nottu ciki. Kuru yam la kanaa lamar lardiye, lartu n lartu n katteye goyo cengu leyei adi sorwurcenuro walci bo, ayimia lamar lartu n lartu n katte kla kilja awongede katte sedea manatu culunuro fudu. Kida jedina bo, sobowu adi nangando, sowur adi matti. Kuru kanaa lamar dinaye kanaa awo kanaa gursuro dradirnaso, lardayi tudu kossu goyiso, awoyiso ngaayowaye <hesitation> lardaro tudu fudunga cutulunuro na tandina bo tiyera kanaa lartu n lartu n katte, alakatte kanaa lartu n lartu n katte jewondi adi la la ngedero kodu ndoku kla kiljenu do, na cafandu dawodina bo. Sobowu adi nangando sowur kanaa kayide zaman, kan zaman koyiye adi mindeyaro nguwuwo kuru kanaa <noise> sowuryi jilingu kadaa, sowur tiayararo sorimin, sowur dina wuturo sowurimin, sowur kanaa alakatte kumandiro sowurimin, sowur kan- nun kan- nun katte kessayiro sowurimin. Sowur da dowo wurdenum tumu wunimiro sowurimin ngaayowaye, sowur niyi kanaa cinum lartunuma dunum, walla lartu adi dunum lartu ngedero kida matturo fanturo sowurimin ngaayowaye sowurra sowurra ti lamar laaro sorimi fudulayi. Njuko sowuriminuwa ma kam kla dero ciyi sowurcina bo. Dayi anangando sowur di, ndediyiwa ti(inetelligible) awolayiya cuko kamayi sowurci. Yam la kanaa lartu kanaa afrikiayi duyo lartu fite nasarayero kode ngaayo ayi tendi wuturngedero kodi ayimia lartungedean kida ngla bo dowo tendi kodu lartu fiteya kida mayiyei. Tendi sowurngedea ti, tendiro ye herra kuru yam lartu tediye tendi tiro kodia ye herra, ayimia tendi kodea kida yammaro jodu cedi. Kuru tendiye kida lan ambatei, sofowo adi nangando sowolcei, ngla sowur kayidea ngowa kanaa kayiyayi cuko jidi ca kayiyan lawuwa yandi daa sowurdea wolliyi kuru awo ndokon yan kanaa kuyiya awo ndokon sedea, yam midea ndokon cedenu rawuna rawuna da sowuriye cedenu. Sofowo adi nangando yam zaman kuyiya. Sowurngedea nguwuwo, kuru kanaa yam kuya yam zaman kuya, yam zaman mindea sowurngedea da ngedengede, ayi ngedengedemia yam mindea sowurngedea ngunuwu jewuro te. Sowur kanaa cunun katti afrikiya adin cunun, yam zaman mindean šin do timiyediwa kentawu kadaa mayiyei kassi mayiyei niyi kassi fadanuman yalnumaro durmu kassi sowur gonu miki likimea awo adi jewuro kurgowo, sobowu adi nangando sowur la awo la kiskeye lawa sowur bo sowurra da do sowur bo. Kanaa kam kuya ciya awo da do kiskewaye ndokon awongala te sowurcea ayiyayi di, sowurra da kiske sowurra kiske cuko, kam zaman kuya sowurnga nguwuwo, zaman mindea sowurra jewu ye ngunuwa ye, awo ndokon ngalla kedamu boyediwa tumu sowur la da sowurum bo, sofowo adi nangando, kam kuya sowurnga ngufu.